Nedamencha ngueta'a ngache chin dundavaya indan ndedo ojun ndame'e nió silla ndamen ujun, ujun katalote ayeme'e uun ya'á ndame tayua ndame'e chun ke kache ion ndenuu otuya chi ndame ketanra teno'o inña he'e ndame jonia kachera ndame konia ndeka enyame ke nun u uun ndekaña ndame'e kenun ndejunmen yane kacheniko okevejin unña ndinga añatadote jitate ndeñuna ne'e kichenda ñaje katandijo me'e ujun kita nkia kachí ña'a kajin jun ndamen ujun ndian ndame'e ndekachengua jun ndakechingua me'e nunke teyo tú, nuu ndenuya chetuyu ndemenchu ndedundu chimenré nduande nuu timinra ché tinguanduu indiñya tuu lenguaje yinda yivenrá.